Ja sa´ayo ji jitiyi kaa kuu no va chinteyo chi in siri in yuno xii naun kuu maa chinteyo no va naa no va kuuiri jiri inta ynouun chi este tuo te va xiayo te jikoin te nomikavoi te jioo niiyi kaa te a tii inii inka yunun kunti nai tili.